نعم الفرد له حق في الاختيار، حق اتخاذ القرارات لكل فرد الحق في اتخاز قراراته الشخصية، <hesitation> حقق تعبير عن الاراء، يحق للفرد التعبير عن ارائه، حق التعليم والتعلم حق الانتماء، يمكن للفرد اختيار الجماعات او المجتمعات التي يريد الانتماء اليهام حق التوجه <hesitation> يحقق للافراد اختيار ميولهم الجنسية وهويتهم.